fæstir hafa upplifað það að vera að púla í líkamsrækt og inn þrammar hersing af klassískum hljóðfæraleikurum sem flytja verk fyrir gesti

það fá gestir World Class að upplifa í dag þetta er verk fyrir og hlaupabretti hlaupara á hlaupabretti á morgun erum við að færa hlaupabretti upp í Iðnó þá er það náttúruleg heimkynni verkið sem nefnist hlaupari ársins er eftir Katrínu Helgu Ólafsdóttur það er meðal verka á vegum Íslandsdeildar

við erum eiginlega ekki búin að láta neinn vita

fara að tekur í þetta hvernig í ósköpunum fékkstu þessa hugmynd mér finnst svo gaman að blanda saman einhverju sem passar ekki saman

er í rauninni eins og stjórnandi af því að hann segir ákveðnar setningar

ræðu r í hvaða röð þetta eru svona átta setningar sem hann getur sagt hann getur endurtekið þær og allt þannig eftir því hvað hann segir spila það er texti og það er flutningur í þessu verki um hvað fjallar það bara einhvers konar hugleiðing um það að vera mannlegur og væntingar

tilgangsleysi þetta verk er flutt í tvennskonar mjög ólíku umhverfi hvernig mundir þú sjálf gera ráð fyrir því að aðstæður séu ólíkar milli þessara tveggja tegunda

flutninga bara hvort að fólk er tilbúið

að hlusta á svona tónlist eða

að hlusta á svona tónlist áhorfendur upplifa þetta kannski öðruvísi

í næstu viku sína fyrstu breiðskífu undir nafninu Kóla platan nefnist allt verður allt í lagi en þar er sleginn tónn sem er býsna það má líka hafa gaman og

flétta húmor saman við samtímatónlist mikilvægur í listsköpun alla vega fyrir mig og alltaf gaman að húmor

það er gaman að sjá þetta samtvinnast í einhvers konar alvarlega öll þessi fallegu klassísku hljóðfæri sko síðan einhvern á hlaupabretti það er eitthvað mjög kómískt sko þetta er rosalega mikill heiður og viðurkenning þetta var líka óvænt aðallega er þetta hvatning til að halda áfram og

að sinna því sem maður er að gera ég hef lært á ýmis hljóðfæri í gegnum tíðina

gerðist dálítið námið í góðan kennara sem ýtir mér út í alls kyns tilraunir ég myndi segja að þetta væri mjög skemmtilegt og að prófa eitthvað nýtt sem maður hefur ekki gert áður þá hér áður þegar kemur að tónlistarstefnu

ekki hægt að fella þig við eina fjöl þú ert í öllu er eitthvað eftirlæti eitthvað sem er skemmtilegra en annað maður lærir svo mikið af því að spila alls kyns líka af fólkinu sem maður spilar með og og að kynna sér alls kyns stíla bassinn er fjölhæft hljóðfæri þannig skemmtilegra en annað maður getur alltaf fundið eitthvað í öllu

heldur áfram í Þjóðleikhúsinu og svo þessi sömu verkefni og taka upp plötu með fólki ég tók fyrri plötu upp sjálf og vinkona mín hjálpaði mér en það á að hafa spilara með í því og halda tónleika og spila með hinum og þessum læra meira